<hesitation> Paikadinà biby mipetraka aminà tany efitra ndraika mba hivelomany: ohatra zao hoe rameva, rameva igny a raha ohatra hoe sendra le izy mahita rano a de mihinana alongany izy, mihinana marobe de mahalany tegna marobe si izy, de efa misy fambelany an'iny agnatiny akao sy tonga de hohaniny ateligny ananjy ndray mandeha aby si, raha vao izy zay no tonga amy tany sisy a de igny am'zaigny hoa hohaniny sy madinidinika mandrapahitany amin'ny magnaraka ndraiky.